Nyon karamyeh tyah wechara memilmeminyeh kigh nyoleh msomo omba ngwiny kigh nyo pichiy nyinih nyi hi leh aysilton kumah kumsomoh wechara msomoh msomoh msomoh msomoh nyonih nyih michah kengorokoh wechara lan tangunyih tagh ooh nyonoh nyemichah kengorokon wechar lan tanganyih tagh ooh nyonoh nyin michah kengorokon wechara chih meminyeh memlaheh ngalechah kipah tagh takihmichah wechara chih kimakah pat pa skull sahiinyuh msomo nyokaram ketandachi monechoh skull wecharah ake <hesitation> akemwochinih monechoh lan kepachah keyh horr nyoh kapam akeh akelimchi keyh akeros ketepandah tagh letitopanaha pihkachoh walaka china kikundah wenih kerosah lat tolekit pchah kipah ukoloni chaleh kany tohkingun areh nyonih nyuh lenyonih keripah nyu nih akehhketopandah wenih wenah topanay keteketokunh kenyorunah nyah karam wechara nyoh karam teketokunan kenyorunah nyoh karam wechara nyoih karam tikemitenah tolenyetenyih toniyeh tolenyeteh mitah nonah lah ei tah endah <hesitation> apuh wechara apih mitan endah apih apih atahnyeh tekyohngitan kyowetah skull aitokoyih nyuh munu kirektah asis tekyohngitan kakyowetay ngonyih kikonah nyuh manyih kikumulan nyoh katapinaten walih pin werkah anyihyeh nyuh pat wolo kotoh kotoh katih katekemulenoneh kigh nyoh kyosomanen pich tkwul mitan pah poryoh atanyehpat kukabisa chah mutwoh torosah wahehchih nyinah mekisoman nyeh akikuhsoman mih kusomaneh moningoh tekih pich walaka malendenyeh chih nee an kesomanah kesomon nee werinyonah anah nyini <hesitation> kawah kiwah chichih leneanah tawah chirerit takuwah kusoman moning chichan kimengit nyeh mengitinyeh kalamu amawah atah nasar. Mohwanyehh atah nasar echarah atah kitch tehkiyowah tosauh nasartah loh enda kyotopanah ngwuny atan kita tahyetwan aah ahkimokengshah lehwal atah mekilukuh nyeh achah kenyshan pat nyoh kikinanachah pat adangah than chan pat adangah nyinjan ngoh kengshah pat kwuleh mekahngat nyeh lenyonih kelituch kaah chih kepah koyagh kuwohnyah neh totenaheeh sahii chirerah leh wakatinuh tih kipanyeh werkan tinah kinyorchah werkah ngoryon tinah pukuh pat prah pat yih pat la tuph nusyondah monachangah michah nyolachah pa ukoloni lenyaeh pa kany mihchah pat kasinechoh lenyae pah tagh andah pah chonih chokoh wechara motingetay chochang ngat ooh teketasai ooh kemwah.